حقيقة أنا ما افضل أستمع إلي أي موسيقى. بشوف أنه الموسيقى حرام ما يصير نسمع موسيقى. شلون نسمع موسيقى? هاد الشي ما هو مفيد بالمرة هاد الشي أشوف أنه مضر وايد مضر.